یخچال لکه له څنګه چې له نوم نه مالومیګي، د خوړو د یخ ساتلو دپاره کاورل کیګي، ا د برق په واسطه کار کيي او، ا، خواړه یخ او د میکروبونو نه خوندي ساتي.